هلّأ عنّا هون سؤال عم بي إلنا إذا كان بي إمكانك تغيير شيء واحد في ماضيك، فماذا سيكون؟ ولِماذا؟ هلّأ نحن منفكّر إنّو بدنا نغيّر شي بي ماضينا بس أكيد ما بيئدر ال- الإنسان يرجَع لورا الحياة مشيت واللّي صار صار وخلص صِرنا ماشيين من هالدّنيا. مُمكن أشخاص شخص معيّن مسلاً أسّر سلباً على حياتي مُمكن بحب غيرو شيلو من ماضيّة ما يكون موجود. <hesitation> أشياء مسلاً <hesitation> ما ضروري تكون أسّرت سلباً على حياتي مُمكن كنت كون حبّيت أشخاص أو احترمت أشخاص أو افتكرت هنّي بي بادلوني نفس المشاعر ونفس الإحترام كانوا موجودين بي حياتي تعاملت معُن بي طيبة مُمكن كنت إذا كنت منتبهة أكتر إنُّن هنن ما طيبين زي ما أنا كنت شايفتُن وهنّي ما صادئين وهنّي ما بيشعروا تجاهي زي ما أنا كنت إشعُر تِجاهُن، ممكن إذا رجع الزّمن فيي لورا كنت بنتبهلُن لا هيدول الأشخاص وبنتبه إنُّن هنّي تعاملُن معي. ما كان بال- بي حُسْن النيّة اللّي أنا كنت أتعامل فيها معو- معُن، فا مُمكن هيدول الأشخاص إذا رجع فيّ الزّمن لورا <hesitation> ما بشيلُن من حياتي لأ بس بت- بصير كون عرفتُن شو هنّي بتعامل معُن عأساس شو هنّي.